Yo <hesitation> dioto yi makha, féda lémou nŋi makha, fo yékhi almagne, fo yékhi france. Or groupe gna wougni, oga massalanŋa nokho, oga khéné méya, euuhh nké rémé gani yékhini na yankhandi groupe ké nanti lémé nŋa yékhini, idi lémé mourou fina, ad khassou doroyé, ini nkhiri ina douwanŋi ndaŋa, douwanŋé mpalé nkhana yila koni danŋa nanti lémé kéy mouli ina gnékhi ké hakhati foulané, ina yilé douwanŋi ndanŋa, fo gui bé makha ana woutou ana khay katinŋa anati ndanŋa khanŋwou ana ra lémé gnakha, nkhani mama kén nkama ni tiga. Ikha kén mokho bané, ikha ga gouné ké iganagni i romou nga yékhini ini konŋwo groupe kéya nkha na douwanŋi danŋa, obéni ga kara okhana douwanŋi danŋa. Douwanŋé mpalé iromou nganagni yékhini ikhana konŋwou odanŋa. Kén mpalé iy moula iganagni yékhini ina gnakha kégna soninkara gnakha. Soninkara gnakha kékha oyokoukou ine yéré ya, okhani déma ti kénŋa, khalissi nti makha nga khayni katiya, mais lay yiran mbiné nkhobono, lay <hesitation> magno ngana bogou magnoun nkompé ga kébé sitini i khané, iy moula, na khobidanŋa. Dioro gniramé, na khobi danŋa, thioubou ndoloké euuh gara ndoloké na khobo, ngana séré wori télé yéli yokhou kén igar konŋi nda dima bé ado yokhou ké nakha laté nguéni ngana séré kita ga télé nikina kama ni sambéti nati ké falinŋa kati foulané. Na khaméré nkhobo ado goyé, ado foutadé ni kofoumé ni samétti soro sér béni ndagni télé ni samétti natan nkhana ké falinŋa kati foulané rémé nga yékhini. Komi i kha khalissi gani makha ini khalissi nkhayi nda inati na ri nlémé gnakha, nkha kébé gui makha nkhana woutou na khayi danŋa nati inari rémou gnakha. Kénŋa ay khanakhou ké djidini. Ayo do mé nakhanŋa, kom oga bakh mé oyakhanou, ogadi euuhh oga biré domé, temp ké bé, hakhatini oy gnanŋana mé simandini do kén ŋa oga bakha mé ona sanga ké nokhonŋa ona soyi. Yogo ray gnana anda kina woré mé, ana bané khiri i privé ana mokhon nkoŋi danŋa, ana nŋarayi iga mpatanta baka kilé bé. Séla ganagni yigo kéyaga bokhou, anati tonŋwou nta kina makha kha yakharé gnananŋa dou tokhan nkina falé, ana a bouté gnankhandi, ana hakhilé liti, ma bouté béguagna makha ma gan mbaga makha, ana touyindéyi téy nanti yigo nti tini yakharé ndanŋa yampi makha, yakharé agnantini yigo nda yampi makha, agna bokhan wo agna an békhéy wo ti danŋa yampi makha, ganagni hakhilanté guéni sou ma gatandaŋa iya bakhanŋa ikhay yampéyé mourouna makha. Kénva kha yékhou ké ay dalana.